Makanan yang nguneke santen tu rendang, karne rendang tu kalu dak pake nio dak lemak, nio juge di duson tu banyak setiap duson pasti ade nio belakang umah kan men dak tu depan umah batang nio tu nah nio tu sebelum itu kite naik dulu, di naek dala yang tue dapat di cekal, cekal gek di buka man ayo nye manis man kamu nak makan di minom ayo nye tu men dak tu di capak, dem di ceka di basoh di basoh dem di basoh di parot kan di parot tu dem di parot gek ambek ayo siram dengan ayo dikit pak sarengan di sareng gek di peras san sampe kelegho santan la di pera gek yang bekas parotan tu di capak kotak sampah la dem itu gek baru di sareng lagi la sampai resi ampas nye dem tu baru di masuk dalam gulai men dak tu rendang tadi.